चिन की जो संस्कृति भी माननीय। से दुन्याकी सबसे पुरानी संस्कृति माननीय। या चिन मुंज परम्परा या रीतिरिवाज भी बहुत होन। या चिन संस्कृति मुंज जो धर्म ये भी होन से संस्कृति या तेयिके नच गाना जादा होन। सफ़ सफ़ाई के बारे में मुझे भी बहुत अच्छा लगा।